जर्मनी जू संस्कृति च वा माता पिता वा बच्चों बीच संवाद मा काफी अचछू चा जर्मन मा माता पिता ज्व सलाह हूंदी बच्चों कुन। बच्चों थै वख बिल्कुल स्वत्रंत रखदा। वख जू लोग काम करदा। नर मादा रूप मा अलग नी हूंदा वख कुवी भी चीज छुपांदा नी छन।